इजराइल के संस्कृति विविध आऊर ज्ञातमक छे। जेकरा में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव ओकर साथ। साथ पूर्वी सजातीय आऊ धार्मिक परंपरा का संश्लेषण। होय छे आधुनिक इजराइल के स्थापना होय रहले। ओकरा से पहले इजराइल के जड़े विकसित हो सके छे।